Pizza na iͻe ͻream si hͻ a, emi dze mebɛpɛ dɛ mebɛfa iͻe ͻream na meedzi iͻe ͻream mo nkwa nda nyinara sen dɛ mebɛfa Pizza osiandɛ m'ano mu yɛ me dɛw paa. Adze biara wͻdze esikyire yɛɛ no, m'enyi gye ho yie. Munntum mmfa Pizza nngya iͻe ͻream dabiara da, iͻe ͻream ara na mebɛfa.